Raha za manokana alongany de mety tsy hihinana an'zany satria, hafa fogna mihinana anle henana biby ilay lasa-dra iny, fa raha ohatra hoe sentetika zany izy an, mety hoe: akora simika monko zany miasa anatin'izany akao, de mety tsy hatsiro zany an sady mety ho hisy efeny amin'ny vatananao.